yafan mi wawaata mi wara, ngam wodi somi yahta, mi waɗi alkawal daga lewru ndun ton, mi yiɗa mi saɓo.